Ne eya klɔ ashia a ku tsi gbalo a ku tsi, a kɔ omo ɖe alɔ me alo ne aɖi edza tsɔ klɔ ashia aɖi wo le vovovo ya kɔ aɖi ɖe alɔ m keŋ a kpɔ tsutsu gbã, a trɔ kɔ ɖe vegɔa me a gba klɔɛ le fima, keŋgbɔ a kpatsa lo. Gamea ela kɔ nao nyuiɖe. Ne enyi be na me klɔɛ ku aɖioa, n enyi be eva klɔɛ ku alɔ me kɔ nao eʋu tsi na alɔ me nao. <noise> Eya klɔ ashi be dɔa le kui o dzi, ne enyi be na e- e- e kaka alɔ le anyigba alo eyi gaze gbɔa, me nya adɔle kui ke le alɔ ŋtsi nao ne eya va ɖunu a kpɔ ashi alo ne egbɔ tso gazea kpɔa eɖo la klɔ ashi keŋgbɔ a yi- a va yi le hɔ me. Shinon me ny- me nya adɔ le kui ke le alɔ ŋtsi nao. Ekaka anyigba, me nya adɔle kui ke le anyigba me yi alɔ wo gbɔ. O ɖo la klɔ ashi tsã ƒe a wɔ ŋke ya wɔa.